Yadna makwa waliya makwa yad vita ɗamaɗama vule ghegheda dad amung tund ghighida damsdsma vulle na natughugul sallah ummasallachi yilna ghif ghidina maga magi sallah asuba guvnye uva maganay daidaf unga bulabulun ushinha jeb dun karatu ghifghida ghiday ushinha tagha sudoka magahang sallah ma gamagchang sallah nagu mbazatun yi pede gaba da tahagye kabataya gukulupyi sudaghuva tangunda kara dayi ina makarantatahang sudatu nya nagu sadetun sadaye mamlahan jeb dun makaranta kwaratunya magatayun addu’a lubhanye atuvula ɗaɗamung atagunya ɗaɗamung kwakwalowa kula karatungana damshanga tanye fatunye defatang unfulase lubhanye gojeb mahang dun makaranta vita lubla hanye magemega karfe ghwange gulenye karfe takwas magamaga karfe takswa nagu ghidurya magaye alwala magai sallah yanda mogul sallah ai mogul sallah karfe takwas karfe tara mogul sallah magamagi sallah nagu kukuda ghifghidaya nagu ghi lubla naghan gulenye buhatus bughi lupla hang datewa dugha nagu vavure suk oh demahga ghededuye ghuka kaba bai buga lalubhanye lubkhanye ka bakabi ghugana gabadaya tsap tsap yad gulenye gukuluf’ime mbazuya kabaki ghugada nagu yadma tsuh uraye habai ghwaghushimada nagu tsughurai tughuva kadzawul sye dadahaduwa natsuhurai

Awumbaza nagu jeb makun dunkaratu toh nassahanye karyunda dasup suda hanye naghan nasupsuda hang unsede ha’oma mbazalu bukam vita har agha oma mbaza sudaghuva tangnasukogha hang unmakaranta toh’ funfurta hanye lubla hang dunkaral uwa lslamiya sudaghuvs tang guleng da mbazupti tsap tsap mbazup mba zaya kurda laye nechma kabowa guasudoko kabo naghan sukoghma kabow ghasudoka lunga langa ɗaɗamung tunda mbzunbza suda ghuva lang na toh nakukuda magma aga hang sallah daga magamcgahan sallah fit mahga yallah hang jeb dunkaraluwah lslamiya toh luslc hang kabonaghan sukogha sekarfe ghulafe dasukogha ghang toh kabowa naghag sukogh karfe ghuafona guleng lasrfe ufadana yadma guleng magamagi sallah karfe hulunna yad gulenye vit a had inunda dakobi daduya naguatake gu funva yad uvma chachughurays vunvi uva kudaya kabaya inad kukudi dot daf kasowa ghan sukoguma kaba kabi konnu nda konnu kakudi dadafade ghadughedi ghuga sasanang ghid kucha sekarfe hulafa sukogha hang sasakunne uswa usawa sasakunne kegh karat <noise> uala ghuriks ghu’ika nuwi korawun mallume aha’ aha ins kwarayi mallum kai usawa usawa kunyi kokari awambaka ɗaɗamung ilimiya ghung maganahangma dabadar ghangnasukogha sukogha hang dakor hang mama agha ina kwarayil unkenfah agiawin kwara mbet karatuwe kwarawun le unken kwarayen kwarshang ah'us aws ushinsd awamaga dadamung albarka awaghuvala mogga kaghung dughwanga allaisa makaghunne damu tuntund gabadaya bayad takbewume al'umma gabadaya mate makufkune Ukyad bewa naghan ma dakor hang toh usmam nagode nagu dakoir usawa ushinad naghang ma dakor hang nasukogha sukogha hangma daga sukogha tang tun tuguuk hang tuntal aghang alunda gigab gwaduma alunda vara vara hang kyagiga hang gwad sukog ha sukogha hang naghan dasukoghs nganne selawarakwara ghan us mamnaghanye dafara gu use yadma gutagata use kaga vita ghiduk ushin ha maratunbuka yadda daghiduk hanye mamaratuska yadda dashor naghanye nedakorul vita sasala kawai vita maratunka givu nasasa ghanye lagh anye tsughuira ghanye amma maratusmarska give sufsunahangye sukwagha sukwagha hang usmam usmam sufsunaghan kokushib hang tuyad mahguma se datse datsahang omana bughun ghan mime yanda tafalataye kabona hang datsuhurata nda ushina min ala giga gwada mbaza nunghan dzovtusagangaha tange kaboghan dachuhurata dasuto lubula ghan mamulaghan jebe awavula ɗaɗmung sa’a kaza kaza yaguma dakor vage nda naghan naghanma har badar hang mamula hang sukoghe tube dar hang yanzu harvita sasahang dakor hang avita ah’ mama nemagata koykagh kwara use unkenne yankonne har surf sum koruntana maghaang agi nayanye fah kawai ghime tseta irin vita kwiku sha hanye dzidza ghinne ghinne dzu nechiya ooh neche sunayungye udzaka koyka hamalun inkenne agi neche toh naghan tsabur sufsuna ghanma yanda har vita maranuntaka paraka kumma tushingha dajebka daghunibos ka dasukogha hang daghumbos hang dabadar hang vita dsharadshara hang magabuka unlokachi nganuma har naghanma kilya bugin nemagata dakor hang toh neche inunds mogiy ad nda naghang Sunabi kada gurgura yayung ndami hagh kaga yayung mihagna kyalmaagha yanda yanda damoghanye analamog yad gumatas yanda haladamogde iya gorgwadowa tahangyama mogi lya gwargw dowad yan da mogyad nda ushinad kenna sasaninye guadada dathunti kotchi maga sallah gninata a'a dakori amaga sallah lsosallah fite laboghan dafeb dunlssraudalori awmags sallah ghasudolg fgulai file da ghidals tai ghogu har lishai daghidataledakor hang amagahang sallah sede sallah lrt unda kothang moguvulad tumnog un lslamiye hang vilalublahang dun lslamiya amma lamdaga asuba sallah file laassn ghabanda laasar mangariba lisha damoqhang wulad mangs unda sugum gulendeb dun messalachi hang uvula shilhaamma unda gyehalhans damog nag nyen mangs dafalalt tugadunvun naghan dun ngudufa tanma sunshang yadda damoguhan lo hayad mahguma kaga hadi dadzoma ah ushinhanghahang damagi lszau damog hang undsbiga giga kwad untoba tang kohadimahguma dufite unken gaskiys sede btumogiya uvula dedamung gulufbuhan gu sasuni huma hang tushinghs ammayands maralunti give kohadi mahgumasasuns damagats lys gwargwado dam agatabu yanda mogiwa amms damog lysgwargwado yanda maratunlena damog hang neche tukonullah vila lnundasasunaka kamaranulcka givtuuslko ushinagh bew ko ushinna undekalkals bums maraluslcs giv kolhda dzovlaa lada uvula dedamung neche mogikwaliwan nogh hang mshantu merarunl cya naghanma da tsom hang neche ko ushinagh bewu ko ushina unde vita magatamageka magalalsa uvula ɗaɗamung kuma gulenye mog sallah nah Nogh yadda hart sallah ur'vidnamah vila damogima umba gigabughan gwadogyakyeganang gwadma mathabi ksmoghang gabaki daya tanguws amms vanade guuils ghullrs hanye kagha melhavita vulansvula de damung iko magaka vita vulanasu dadamung ikowa allah yabamu lkon magata gasadaya mavulama dadamung lokachiya mogaka mamowa gabadaya takod dadamung na inaruhaya unt alodmow dadsmung undzuknufah wahala amma vita kodmow dadamungna dasungamata da- damung saukiya konnu unrayuwa nechiya damalada yandamog nechetujeb hang tumoga karatu ndamog yad dush inns kenna ghiduke tagha sudoka wurka damagata dafa abowa karfe bakawai ghifguidi batagha sudokgadzows bakwai nana kak shidama kakditumog thunna toh shidana shike bul un sallah chi wurka yad ghif ghidi shidanama kakdi balwaina lowa shir yeva shirya dafe tozghang un megam agahang lati kenns neche dafe toz hang salewai nda rabi mogna ghadushinghad mangu gabadaya fatunfifatafi tewagiv jeb hang toh aghsyanda mogyad ndushingha amawuv uls didtamung kokariyamou gabidayode kaye dakwaratana yade yang yanga tumoguwa ahala juja taghun yadma sosai damog kwakwari ghiduk taghung yad baghun mushinha amma yanda chughur yad ndushingha vayemog yad nda naghang kakanamo minagha vita ghaghida ushinghe hal dakoro kosasa ushinghs kogniduf udzang tughinmahalsyalma dalughuftan anambazal kumma tudzanye nda dzov dughwanngmba zanal dzov nda oma ko gha omcwa notp spu ahms ai lnechms dugnwangsungyara udzanye ai kosandos udzangko lrn mandange gog udzang unmul Kyalma gabadaya hamow dalugnuvl ans anambazal lanmma tuudzanye mbazanalnda dzovs kabon dazdaf kyalmanambaza mbiza dzovns shikenan bubagus inns dun thurbsla mazang har lwkushat kummamahamow dalughulans anamashal lanang muzangna anambazal kumma fita mbazambazal kumms kaga usingha <laughs> vita zu’na maghanye kuluftahanga dafunta hang dathurkufta hang ndamew nagabadaya dayudul ndamew amma vlta mba zambazaka kumma nganafah mbzambazaka dzuvinne mbazana mbazaka kumma mbazana mbazaka tsudan kage ko’nne bugh uta nda iwew mechma ko yaduyadach nda lwinma koyadunyadachma ha’urda ku neche tukwaratamowna kambos mow ndzov nda omah ndakumma mbazancka vita t' udzang, uzang dile mbazanaka kumma mbazanaka dzuvma neche dughwana toh neche vita mogka rayakam dughwanc kosufsuna uzangma vita daz daf mbesunchi kummenenda dzuvinu nganne gheghankalin da vuzata daz defunu neche kamogmow kokari sasuni dai agha dadunda juja yad unkokari amma dai kamogmow kokari gabadaya mow kamogmow kulawa ndusuina mow tundugalma fite nagh anye damulamuls ushingha shormunne naghanye damulamuta undashidma damulamuta hang sosai dakor kana ushinghana har naghanye kufkulafa fifun sunka unken leaga namow kam dzuda tukuduk yayaka ushinhana dzuda tukuduka ai’davurata dumdiyabukawa dzudagh dakuduka naghang guleng dafur datadiya ghang vit vavuraghan datadiya fah yanda